सबसे पहिला फोहोर पायन्ट मे आइरन नलागे वे जाला आइरण लगाए के खातिर पायनट धोएके पारइए ओकरा सुखला के बाद उ आइरण लगाए लायक होवेला पायनट विभिनन थरीके होवेला उहे से कौनो कौनो पायनट मे आइरण लगा सकेल त कौनो पायनट मे नलगासकेला उहे से बजारमे जिनस आ कटन पायन्ट मिलेला प्राय जैसन अफीस मे पेने वाल कटन के पायन ट मे आइरण लगाए जावेला उहे से आइरण लगाए खातीर लुगा के तयार कयल जाला ओकरा बाद आइरन धिकाय जाला तव ओकरा के इस्टेन्ड या त घरमे लुगा विसके आइरण लगा सकेला ।